د بوډۍ ټال یا شنې زرغونې اووه رنګه لري، او ډير داسي ګلان سته چې رنګونه یې و دې ته ورته دي. د مثال په توګه ګل افتاب ګردان چې ژیړ رنګ لري، د ګلګلاب مختلیف رنګونه لکه ګلابي، سور، شین او نارنجي. همدا راز ګل لاله چې سور رنګ لري او د شنې او زغونې و رنګو ته ورته دی.